لو كان عندي فرصه أن انا اسافر الفضاء طبعا كنت هوافق جدا أن انا اروح ااا عشان بحب دايما استكشف عالم الفضاء والعالم الخارجي وبحب اوي اعرف يعني ايه الأرض كرويه ولا سطحيه واشوفها من بعيد ااا ومن صغري كان نفسي اوي اطلع الفضاء ولحد دلوقتي ديه يعني ديه ااا كدا هوايه نفسي اعملها اوي